Pampita papa pano twapelanga tukukula kwanza inyenyi zitu tutaliani nyani nyinonzi dawa twakutumia yo madawa <hesitation> dawa twawindanga eh, tukutema malia eh, nguwafuma wumaka mkombo <hesitation> amama kupupochelela safi eh nititofauti na sasa. sasa hivi iweno tukulya mada tukulia inyanyi zyonsi zili na madawaeh, <hesitation> zyonsi zili na madawa na ndiomana maulwate tutangetumanye kundeachino maulwalwe iyavula nkani, <noise> kutuzia changamoto zyampiti zi- zili zyalipo kwasababu kwanza twawindanga eh tutalyanga vintu inyanyi zinozili na madawa kwa sasa hivi umazana iwenuu inyanyi zingi sana tukulya na madawa ilazima uume dawa yachilanda kwene tutamanyile mambo ya kutumia dawa lakini sasahivi mgumu tukwika dawa ndo tungile chilande utakupata chelema itofauti na sasa hiv kwahiyo hali ya mpiti ni hali ya sasa hiv ichangamoto yakwe ino ikwiza antu kwanza ewakola ngati twavula tofauti na pampiti antu pampiti twapezile twachepa ngati sasahiv Alichi numalola kuimu wa utikudivita. Sijiya- ya pona na magali mausafi. Kwanza magali haichaka. Pampite magali kwenye yata haripo. Antua pitangalwa pansi. Koi tofauti na sasaivi. Koi uche maza na sasaivi ngati malo alegwene yavula. Vintu viniutukudia vyavula viniutukutumia idawa. Viniutukutumia idawa. Viniutukudia vyonsi viniutukudia sasaivi. Kwanza mako, insi, mako kwenye. Makonde viniutukusha idawa. Kwanza achilemba kwenye idawa. Kwanza sijia utiachainizi kwenye ututumia idawa. Utachewa vyavula kamilika. Alichi numulola na marwale kwenye yakuiza mavula vini. Kwanza sasaivi maisha kuendele ukuya makome. Kwa sababu matumizi makola kwenye. Kuu mtu inorinjipato chino nungatea suwe suwe vii. Ayani tukota. Tukudwa maisha kukumakani kuliko maisha ampiti. Maisha ampiti vyavule vyali chaka. Igwenye kutangu pati chintu chabulu. Muta tangu upeli chintu mbule. Mbile ukukala. Sasa ye mapati yela kwenye mtu utagweti nakasa ya kupati yela. Kwa hui mazana chino mazana ya maisha kuya antu ya mui. Ya kuya magumu mzaidi. Asa kuli sosye nutu akota. Inafu uwombe ikazi pano uchili wewe mlumendo kwasababu pano ukuombe ikazi uchili wewe mlumendo bado uchiloma umapela ukujikila ivitega uchimi vyako vino nanta wachawiza wakota ngachavize vikusaidie kumaisha yako badaye, inafasi ino ikuloleka ngumutu waya ni elimu wasomeha ana yaya nielimu bora zaidi kwasababu kwanza yamapela yachenjela eh n’ganda iyenu anata yatosomile eyinji yamapela yapungana maana yatamani chonsi chonsi chinji kusoma yatamanyile hata hivyo nakupita kwene yatangeyapite amapita uliatamanyite kusoma amapela ali popokwene wene alakulila papo kwene akotele na papokwene kwasababu atamanyile kusoma sheria chikutakiwa uheshimike arafu ukundikwe kwasababu ipano ngiyakukunda awuzo na yakweshimu imaya ibora zaidi kwasababu umapela ukwishi ni jamii ningo kuliko pamwi ngiya kweshimu arafu yakana kukunda napo ikosa ko chikutakiwa upate vyensi kwa ujumla yakukunde na yakweshimu lakini kisheria chikutakiwa chizima achicha chino ukuomba wemukola kwa mfano umapela kulima- kulima safi mavuno engenge kupata safi hata hivyo ukukula man’ganda yako safi ukwikala safi ni familia yako. Ilazima nakwene umaiga kuyanina kujamii nina enge kuinena <noise> hali iyo ya kupolomoka kimaadili asweswe azazi tukuchangia wakati Fulani kwasababu wakati Fulani tutakwikala paliponga kwa muda mrefu na azazi kwahiyo chino umazana mwache amapela kukula pamwi enge asani adabu kuyandu yano yamulusile manaswemi twakulanga yatangi mutu uno wakulawalingana na so aso lakini yalikwene liumazana wikolo kwene ngoti mwache munina na wala atakumujali wala kumweshimu eh, akupata sile mwaombamyani ngati isawa vino anganena na babakwe kweni ati mwaomba sio vyema ikosa lakwe dereva uno akupisha pikipiki, anakua na mweno akupela ali numwendo akalipe kuliko mwendo wa kawaida wa kupisha polepole sasa niwapi tumwendo ukalipe inamanaa chima kupota upone uchisike au ufwe nakufwa jumla, ithamani ya mwan- mwana mwanainchi uno ali na Maisha mazima ayaya kulala ningo, ukulya ningo, nukuzwara ningo, utuchilwala enge ukuomba kazi zyako kama vino kupanga wamukola.